दुनिया में कम से कम छह हजार भाषाएं हैं। और उनमें से भी ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। बोलियाँ बोली जाती हैं और उसे भी कई बोली जाती हैं।